Ba'zi itlar ehtiyotkor yoki qo'rqoq bo'lishi mumkin. Har bir it zotining o'ziga xos xarakteri va xususiyati bor. Ba'zi kichik zotlar kamroq faoliyatga muhtoj.